عشان تكتب رسالة شكر لطيفة وكيوت <hesitation> لازم يعني تكون يعني اول شي تبتديها بسلام يعني وتشرح انت ليش تبي تشكر الشخص وتمدحه يعني وتقول كلام يعني انه يكون كلام لطيف وخفيف وفي نفس الوقت يكون فيه سبب امتنانك وانت شنو بتعطيه بالمقابل